Eto ndreky makasiky piso, maro karazana aretiny mahazo ny piso zany hoe zany indrendre zany izy maniry nify igny marary maso mbola aton'ny piso koa zegny ary koa piso matetitetika marary kibo zegny de mangeringery aminy tany jiaby zegny zany anisany aretina anazy zegny amin'ny ankapobeny koa ny piso anisany biby mihaza fo izy e, managna ny aretina mampiavaka azy koa.